Ayiwa, filmuŋaaji yimɓe ɓettiɗe ɗee, ɗii ɗii ɓurimi ƴeewde sanne. Iɗi njewtina kan, iɗi njanngina kan. Iɗi ɓeydana kan kuyan e kuuraasi illa e goɗɗun. Sabi kanji heewi fu hen e majji woni ko njanngumi.